<hesitation> na ɓiɗa kai biɗa ko balama lofo ma mu jung, yaddam puroguru she ɓwa wo modo kɨn mujung bɨra mɨn loi apomu, bɨra mɨn loin mujung, baba manu a loi mɨni, mana ramu a loi mɨni, mɨn ma mudom loi, to, ko mamu am ɓalai dong mɨ ɓambram mamu bwa mɨna, ka no shimi woi ɓalama na balmai woi leiyau ma, am tai minti yadda mɨ kai ɓalaima, amma kɨshɨmi gi yadda nɨn kang ner, ner ma loyo, molki nen maloyo ai lokashi mɨ man para loyo ma, na kang nan ni ma nayige ki woi kai kang nan manifa tika, ki udowoi nin ɗaya wun yiwa, har wakai bɨma lokocima aka ta bo ɓalmayiu, a mɨ ndawo a loko a por yimi anya, ɗɨ nga anya, ako yi m, kafin yi mifa, kai kang bo gangawo ki farin ciki ma auduga, bogongowo farin ciki bogongowo kawai, bogungo woi me kai kanghai nun ni, ko wone mu kai biɗa ka aka almowo kai kara muru koro kai, nen ni, shire loyoi ɗɨm, ato ɓengo woduwoi ɗɨ-gɨn, wom nu wakai bɨ na lakiu. Wom na bɨna la longo, boko wi lowo ha gɨre pwarat mɨ dawo a loto, a a wa imi a wai lomami, habba kai yinge kika yile ko puro ka koi, ka kaye golo kakara kai, kɨra nen ni, san nan mɨdawo ɗɨn shirema kara shire she modoma shekara kammal ma bɨla tuke pa, bɨla wun ɓala ko aporo kawai a loto aloto saboda haka shire bishimi bishimi bma sati ɗumai anya banto parau banko bat bemei aka yimi me to yinge wei ki kai takai kai nzei, kaɗu wo ko ɗa nong amma lahi, kara nenni kawai, kai pai pai awowo, pai pai awowo, kai kang nen pai pai awowo, woi woduwo niniu aka bau yiwo ɓala kai kara wuru, kai mu mini yiwo ɓala anya sherewo kai karawuru <hesitation> man gagire mɨn dai waya gagɨre mɨndan a loto ai a wan nti mi? A wanni loma mi <hesitation> to ba shire ɗɨm lo tamno mɨnda woi anya she lota <hesitation> wami a watro lotanno, shima awor, shekang nenni ɗɨm ki bɨla kaye, kɨda modo lotamno she kwa, a wai to tamno, to wa lo tam noi ɗɨm, to shire, kai kai murnai kai kai farin ciki ma awo woi. Kai paipai awowo ma awoi, shire ɗɨm she kang modo ɗɨm ki bɨla tia mongo paipai ma aworo kɨda mondo awai lotammo ai yauwa a woi lo tammo, to saboda wa bishimi, she wa to tammo kai ɗɨm bo lo mama anya kai wa, habba kai konghai ɗim lahi woi kaiyu, mu muya dagha dagha anya kai kara wuru koi, kai kai kai ne paipai ma awo kara kɨ da shimi kɨda loyoi, saboda haka loyi shimi, loye woi wodu woi nini kang kang an an ta mani net la duniya ki shiu, loyo kam, ko balama loyo kam, dai mɨn, kɨda loyoi puro guru ya kwa mɨna, mɨn la duniyai me gaba ɗaya puroguru a ye mɨn miya dera, tun mɨn, tun mɨn doma mɨn lwa kasa, lahi mamu, to mɨn dama layo kam alhamdulillahi puroguru a ɓomu, mɨn loma, mɨn ma mɨn kɨn abo, abo ma ɓa mbren wu loi mɨn ma mɨni, mɨn ɗim mɨ dom loi to mɨn lwa, banje ili nawi, abo mono guan, to banje ki yadda mɨna ɓalwo abo mor gum to bam je ki yadda mna bao mono abo monogum, banje yadda ne lona gbomono gum, mɨndai wom net bɨla tai shɨmi yi kɨru? Woi yɨkiu ladu niyua bɨla tai shimiu. To bishimi ana ɗɨm balwo, bɨla mɨnye ka naɗi anya? Kai aka ɗɨm hayo bɨla kai ye <hesitation> woi awo wo bɨla ɗuwon juma? Wani yimau ai, dɨm awo wo bɨla ɗuwon papai, kaye layo, ka wai low, kaye dinga? Ako wai abo, aka wai mujung, kai akado muru ake bak abo biyo bokai bokai ya loyon kan kai ake boko muro ko ai wi naɗuko manap bi wai yi kir ai, woi yi kiu to ama boko ye layo ai ako wai biwo, shimi duniya ɗuwana kɨshimi, bishimi bayan kaye pai pai ma awo, mɨn dawo ɗɨm she kang net ma loyo mondo, to baku doku bmɨna <hesitation> kai kɨu kowo bonghi ma ka gɨre low me kai ying mai kai komai wokoi kang ner ma wo woi woduwoi min ɗang ɗang na awo kai kara ɓalama layo mondo kɨda nen ni isaw kawai, kai pai pai ma aw bishini wo woduwai nin ɗang ɗɨm ando kongiu, ɗɨm yin <hesitation> ako loi yini por mamiu ana loi yimi ana banghai bi sati rap, kɨda na bala wodowoi mini ana do lammai bɨla na lap woduwoi gam bɨla ma wore duri domomu a a wana wori duri gamu. Anya but na wa ana wore duri, na waw gam ana wore duri, kɨda loye ma loyo kɨda paipai ma ao, kishimuru a munin an ai mowo, mu min shigɨnshi, mu nin woshɨgu shin an imowo, kai kɨn shima aka diu ri ma wako ɓalwu yimi, an yimai par kime, to per miya aka dape miya ka doma ka she shiren bodanda, na malɨm mongo shi doma, ka she shiren, wun dapɨma wun loi yimi na loi yim wane, ma loi yim wa <hesitation> kaza na malami aye to kara ma baba mongo, to kara ma nana rango, aka ɗɨm loi yimi, sherewo ako ɗɨm lumani to shimi goroi yim woi mɨsali mani an do ɗɨgɨmu, misai moni woi kɗrau yiku ma layon, loyo kam, misalo ma ni ɗɨgɨm, kuma nenni, nenni atai <hesitation> yaddam kai bɨna yaddam kai bɨna, ki yaddam kaiya biɗa koi, neuni paipai ma awo atai shimi ka loyou, to bishimi, bo woi gɨ manau ma am ɗɨm timma nene, bow ai gɨmɨna ma am ta gan, da shi loyo, shi mi lwa mi na, mɗn ɗuwama kime, har mɨn yo le koshima bidɨ kime saboda haka bishi mi, kɨda shini ana timma mene ba a yitu ɓala mɨ gan ɗɨm ki yaddom kai bɨna <hesitation> ma paipai awai, ka ɓale kɨn jamma awo <hesitation> wai shimi lalau, wai shimi ma batingidinghu, wai batingilingu, dama shi ɓalama ayim kam, <hesitation> balama louo kam baloma ai shik ɓa woi ai, shiko ɗukoma duniya to saboda haka bishimi ana ɗɨm bimma nene ko a ɓeyemi anya ko woi banau ana ɗɨm timma nene, kɨda ɓalama loyou paipai awo wani eman, dashi paipai ma awo, <hesitation> murna ma lowo kɨn loyo ma mɨmdaw, kɨn shire loi yim ma lomongo, wai kɨrau ni yiku, kɨda men ni, nen ni kiɗe kiɗe, kide kiɗepa ma balwa, woi nenni woi nenni hɨppau ai kide kide bishimi, woi woduwoi nin ɗɨm shire mɨndawo ma bako bidere ma paipai aworo a taimango, kai ɗɨm bou biɗeye, paipai mongo a tai mando. To dai ka koi kenan, bishi mi aku ɗɨm dapɨma koi, ka loi yimi ka ye komi ka tuhima, boku teihe, woi woduwo min ɗang mu au, shimi para dape aboi kenan, kɨ pare loyoi kenan, bishini. To, an do ɗuko ɗɨm yadda ma ako a lomo mongoi ɗɨm, yadda mɨ kai bɨna aka loi low, maiko loi halima lowou, kai bong ako lai tammi wako loi halima monogo to lamai, yiki ma aku do lomai aku loi apamai yikɨma aku do lo mai wa awowo yikiu, shi woi awmiu, kai wo awarou la la mu, puroguru an ɓarni basir aman nɨn ɗɨm ɗang har bɨra ta mai, har har bɨra tai aponi, har tila kai mwalanni, to shire mu jung ɗɨm, be kingiling man ɗɨm shimi, shire wutou ma puruguru ɗɨm shimi, wako ɗɨm dappɨ mai gɨm ma mujalngtu, kibda shire puruguru ɗɨm wutau mondo, bo yinwo kɨn lomongo, kai an ɗuko nong mu ma, kai ɗɨm bako kai nene aiba puruguru be ɓoni to shimi boimi kenan paipai ma awo ma loyo shi don timeni koi, ako loi low kai woi <noise> kai wakai gɨm wodu woyi, ama aka loi lowo, aka do wai low an ɗuko mong mu an ɓa kai nene la duniya ne, to har bɨla yi leye kaima aka ɗuko nong mu to low loyai kenan, shimi paipaima awomɨna ɓalwo kanen, paipai ma awo, kɨn farin ciki ma, awoi shimi bai mima na na ɓalwo baiyi woi kɨrau ma loyo yikiu, kida paipai na awo